өйткені біреуіне айтсаң біреуі естіп отырып қалуы мүмкін ұят болып қалуы мүмкін өзі уақыты келгенде кастинг болады
дос бауыр демей кәдімгі кастинг болады мхм кастинг жүргізіледі сол жерден
менде менде барайыншы дейді мадина
қайда барасың мадина сен қаяққа барғың келіп жүр өзі
саған жазып отыр ғой ы инстаграм
соны айтып отырмын ғой киноға түскісі келген шығар сол
болды менде киноға түсейінші десе киноға түсейінші деп жазатын еді ғой
менде барайыншы деп тұр ғой

әттең әттең очоу бауырым келген кезде жұмыстар қызып кетті ғой
рульден қол босамай жатыр
бірақ сіздерді тыңдап отырмыз бастығымыз екеуміз дейді
очоу бауырыма біраз сұрақтар кояр едім қолым рульде дейді
достар қазір ы очоу бауырымыздың ы жеңілмеуге тырысамын деген әнін тыңдаймыз
жалпы осындай ыыы рух беретін күш қуат беретін әндерің үшін рахмет дейміз
тағы бір ән очоудан одан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
таңғы шоу
өмір өзен уақытымен сырғып ағады
толқынымен жағалауға бірде соғады
бағалай біл барыңды сен бес күн жалғанда
жақсы менен жаманды да түсіруге болады
жалған толған айнала
арман болған жай ғана
бейтаныс адамдарға
сырыңды айтып ойнама
уақыт сырғып ағады
жан жағыңнан соғады
жеңілмеуге тырысам
ондай ойым жоқ әлі
керегі боп талайға
күтіп зәулім сарайда
бес күнде өтер бол жалған
ойланып жүр жарай ма
адамдар амалдайды
бәрі бірдей болмайды
алмағанша керегін
қыр соңыңнан қалмайды
өмір өзен уақытымен сырғып ағады
толқынымен жағалауға бірде соғады
бағалай біл барыңды сен бес күн жалғанда
жақсы менен жаманды да түсінуге болады
көкірек қағып босқа
күлкі боп дұшпан досқа
кімге біл өкінішпен
тимесін басың тасқа
өмірге келгеннен соң
тағдырға көнгеннен соң
бір амал жасау керек
өзіңе сенгеннен соң
мен кейде қысыламын
бәрін де ысырамын
жақсыға ғана сеніп
үмітті ұшырамын
адамдар амалдайды
бәрі бірдей болмайды
алмағанша керегін
қыр соңыңнан қалмайды
өмір өзен ағынымен сырғып ағады
толқынымен жағалауға бірде соғады
бағалай біл барыңды сен бес күн жалғанда
жақсы менен жаманды да түсінуге болады
өмір өзен уақытымен сырғып ағады
толқынымен жағалауға бірде соғады
бағалай біл барыңды сен бес күн жалғанда
жақсы менен жаманды да түсінуге болады
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
жаңалықтар
студияда жаңалықтармен жандос сейдалин
еңбек бағдарламасына биыл өзгеріс енгізіледі
бұл туралы кеше өкімет отырысында қазақстан республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице министрі
ақмәди сарбасов айтты деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
еңбек мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында екі мың жиырма бірінші жылы келесі көрсеткіштерге қол жеткізуді жоспарлап отырмыз
жұмыссыздық деңгейін төрт бүтін оннан жеті пайызға дейін азайту
өнімсіз жұмыспен қамтылғандардың үлесін он бестен тоғыз пайызға дейін төмендету деді вице министр
оның айтуынша осы көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында еңбек бағдарламасына жыл аяғына дейін тиісті өзгерістер енгізілмек
астанада азат шаңырағы жеке пәтер иелері карпоративінің бұрынғы төрағасы қайырлы омар екі жылға бас бостандығынан айрылды
сотқа дейінгі тергеу органы қайырлы омарға қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің
жүз сексен тоғызыншы бабы төртінші бөлігі екінші тармағына сәйкес он екі миллион тенгеден астам қаражатты жымқырды деп айып тақты
соттың істі қарауы кезінде айыпталушы тарап қайырлы омардың аталмыш әрекетті жасауына жеткілікті дәлел келтіре алмады
сот тек азат шаңырағы жеке пәтер иелері карпоративінің иелері болып табылмайтын тұлғалардан заңсыз түрде қосымша ақша жинау дерегін анықтады
осыған байланысты сот шешімімен қайырлы омарды қылмыстық кодексінің екі жүз елуінші бабы бірінші бөлігі бойынша айыпты деп танып екі жылға бас бостандығынан айырды
алматы облысында қарақшылық жасаған қылмыстық топ ұсталды
оның құрамына облыс және алматы қаласы бойынша бірнеше қылмыс жасады деген күдікке ілінген жиырма мен жиырма жеті жас аралығындағы төрт адам кірген деп хабарлайды қазақпарат
күдіктілерді ұстау іле ауданында жүргізілген
жергілікті тұрғындардың бірі қылмыс орнына тәртіп сақшыларын дер кезінде шақырып полицейлерге көмек көрсеткен
ұсталғандар талдықорған және алматы қаласының аумағында бір рет қарақшылық жасағаны және бірнеше тонауға қатыстылығы дәлелденген
сотқа дейінгі тергеу қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің жүз тоқсан екінші бабы және жүз сексен сегізінші бабы бойынша жүргізіледі
күдіктілер қамауға алынды
ал енді спорт жаңалықтарына көшсек
грекияның крит аралында жасөспірімдер арасында джиу джитсудан әлем чемпионаты өтті
аталған жарысқа қатысқан ақмолалық спортшы қыз елизавета синельникова бұл турнирде жеңіске жетті деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
жарысқа әлемнің жиырма екі елінен алты жүзге жуық спортшы қатысты
елизавета осы қырық сегіз келі салмаққа сынға түсті ол джиу джитсудан не ваза түрі бойынша төрт кездесу өткізіп оның барлығында жеңіске жетті
жалпы командалық есепте қазақстан құрамасының еншісінде бес алтын бір күміс және бір қола жүлде бар
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін тыңдайсыздар
студияда болған жандос сейдалин
жұлдыз эф эм қосулы болсын
йокохама шиналары ауа райын ұсынады
ауа райы
бүгін алматыда ауа температурасы плюс он тоғыз градус нұр сұлтанда плюс он алты градус
йокохама шиналары кез келген жағдайда кауіпсіз тоқтай білу
йокохама шиналары бұл жапондық сапа және шина өндірісінің үздік технологиясы
йокохама шиналары бұл бір жылдық кепілдік

толық ақпарат йокохама таэр нүкте кз сайтында
сіздерге ауа райын ұсынған йокохама шиналары
жұлдыз эф эм ән көңілдің ажары
жаным ау қабағыңды түйме
кім сені салады осы күйге оу
көңілің көтеріліп қалсын
менімен шығасың ба биге
жойылар көңілдегі нала
ертеңге сенімменен қара оу
ұмытып өткен күннің бәрін бәрін
өмірге аттанайық жаңа
налыма жаныма жақын кел тағы да
енейік біз бірге махаббат бағына
күнім деп оятайын таңда
күлімдеп сен қасымнан қалма оу оу
бекерге мұңаясың еркем
бақытты күндеріміз алда
жаным ау қабағыңды түйме
кім сені салады осы күйге оу оу
көңілің көтеріліп қалсын
менімен шығасың ба биге
налыма жаныма жақын кел тағы да
енейік біз бірге махаббат бағына
таңғы шоу
жаным ау қабағыңды түйме
кім сені салады осы күйге оу оу
ия қабағыңды түйме себебі техноград компаниясынан сыйлық ойнатамыз қазір
үш дабл ю т град нүкте кз сайтына кіресіз
сөйтесіз дағы поиск деген жерге жеті алты және сегіз сандары
жеті алты сегіз дейсіз да одан кейін төртінші сан өзіңіз ойыңыздағы санды жазасыз
сізге сол жерден бір тауардың атын береді
сол тауардың атауын жұлдыз нүкте эф эм парақшасында очоу бауырымыздың суреті тұр
сол жерге ы жазасыз товардың атын
мхм айқұлақ т град нүкте кз инстаграмына қосылып қоюды ұмытпаңыз бұл шарт
ыыы одан кейін он он бес минуттан кейін біз ыыы қорапты ашамыз студиядағы ішіндегі сыйлық пен сіз жазған сыйлықтың атауы сәйкес келсе онда сіз жеңімпазсыз
мхм әрине бірінші болып сіз тапқан болсаңыз
сонымен сіздер жолдай беріңіздер іске сәт тілейміз ал біз жалғастырайық
ыыы очоу олжас абай бізде қонақта мхм
сезін мені әнін қоясыздар ма дейді
очоубай әгар бөлексің қамқорым дейді нұрым бейжанов дейді
нұрым ассалаумағалейкум қайырлы таң қалайсыңдар ей жоралар
егер сізге өзіңіз өміріңіз болашағыңыз жайында бар шындықты айтатын хрусталь шар берілсе не білгіңіз келер еді дейді
түф не деген сұрақ андағы
бір аптадан
аха ыыы не дейді мына жерде ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма
очоу хош келдіңіз
әндеріңіз бен киноларыңыз үшін рахмет шын аты кім дейді олжас шын аты
олжас абай ыыы абай деген әкесінің аты ұзақ ғұмыр берсін алла
ал ассалаумағалейкум очубай қалыңыз қалай амансыз ба
сізге ғашық болып қыр соңыңыздан қалмай жүрген қыз бар ма дейді шыныңызды айтыңызшы
қыр соңымнан қалмай жүрген бар шығар көрінбей
жоқ негізі бірақ ііі сізді қайта қайта мазалап қоңырау шалып ондай адамдар жоқ па
жоқ қоңырау шалады мазамды алмайды ғой бірақ
қоңырау шалып тұрады
анда санда ма
ой жоқ жиі шалып тұрады бірақ мазамды алмайды деп ойлаймын әзірше
айттың ба мазамды алмашы деп әлде айтқан жоқ өзі айтты ма мазаңды алмаймын
өзін қай жерден алу керек алмау керектігін білетін адам ау деймін
әзірше алған жоқ әзірше алған жоқ
өміріңізде қатты әсер қалдырған жан дейді
несін айтасың несін айтасың ол да бір біз не көрмедік деп қойсаңызшы
неге очоу дейді енді ыыы абай ыыы ағамыз ы көкеміз ы олжасты кішкентай кезінде ыыы очоубай деп еркелеткен
содан очоу деген ыыы сахналық есім пайда болды
террорист екенсің ғой сен деген хат келіпті ланкес деп отыр ғой біліп қойыпты ғой десең
басеке деген ііі кинода күшті ойнаған дейді
вальске әніңіз бар ма дейді
қызбен құшақтасып билейтін әні бар ма деп отыр ғой
жоқ бар ғой деймін кете бер деген әнім бар бірақ ол вальске келмейді ау
соңғы рет вальс билегендей ғой соңғы вальс па соңғы вальс
ассалаумағалейкум ыыы очоубай қош келдің жұлдыз эф эм радиосына дейді
кино жайында ия кино жайында біз айттық ыыы мексикада ыыы базар жоқ деген базар жоқ мексика деген кино ия ия базар жоқ мексика деп аталады
ол келесі жылы шығады дедің ия бұйырса екі мың жиырмада
екі мың жиырма да келіп қалды ғой енді ия ия
ал басқа киноларда екі мың жиырмасыншы жылы сіз түсетін кинолар көре аламыз ба
иә гуд бай моди бай бұйырса ол да шығады сол жерде эпизодтан
что за красавчик дейді
актерлік қабілетіңіз бар екенін қай кезде байқадыңыз киноға түсуге не себепші болды дейді
кішкентай кезімнен киноны армандадым киноға түсуді сол бойынша оқыдым
себеп сол өзімнің ынтам арманым мхм
ооо шолпанға сәлем деңізші олжас мырза сіздің әндеріңізді сүйіп тыңдаймын дейді
шолпан сәлем жолдаймын
сонымен мен де баратын болдым ба дейді
мадина мадина сен біраз болды ау бармағалы саған алып кетемін жүр
тұр тұрсаңшы енді киін тез
жатып алып барамын барамын бармағаныңа біраз болды
хмм ыыы илийский район сәлем рота дейді
ооо рота илийский районның роталары өте жақын жігіттер ғой олар
ммм еділден бастап досым еділ досымнан бастап бүкіл ротаның жігіттеріне сәлем жолдаймын
илийский район рота ассалаумағалейкум
уаххара деген аккаунттан хат келіпті ғой
менің де атым олжас менде очоумын ба дейді
жоқ сен олжиксің олжеке немесе ия
ия біраз болды дейді мадина
ы мадина бүгінгі тақырып не болды өзі мадина болды ма
білмеймін ғой не істеп қойғансың

брат или брак ы там он прекрасно сыграл дерзко отмороженного брата хулигана респект бро дейді
спасибо брат
жақсы ы қазір бір үзіліс жасап алайық ыыы жалғастырамыз
таңғы шоу
көгіңде тұрса дағы күн шығып
күмәнді тұман ойға тұншығып
көңілді көтеруге тырыссам
қайтпайсың айтқаныңнан қырсығып
неліктен қапалана бересің
қайта сен еркелесең жеңесің
себепсіз ашуыма тигенді
айтсаңшы неге жақсы көресің
ашуға бөлейсің
кешірші демейсің
айтшы енді не дейсін маған
ашуланбашы
жүрекке орнатсаң да сен күдік
үмітке соның бәрін жеңдіріп
өмірдің дауылына өткінші
ешқашан мойымайды ер жігіт
от болып өртенсе де өзегім
сезімнің сынағына төземін
қара бұлт арасынан жарқырап
нұрлы күн шығатынын сеземін
ашуға бөлейсің
кешірші демейсің
айтшы енді не дейсін маған
ашуланбашы
не дейсің дедім саған
жауап бер сұраққа
дейсің бе ашуланба
мені олай жұбатпа
махаббат бекетінде
мәңгілік тұрақта
сезім мен төзім керек
ол үшін бірақта
ашуға бөлейсің
кешірші демейсің
айтшы енді не дейсің маған
ашуланбашы
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
очоу бүгін жұлдыз эф эм де қонақта
достар бізге ы инстаграмда жас төмен ш қали парақшасында саида хасенова қарындасымыз қосылып сәлем жолдап жатыр
ы баршамыз ы дұға қылып қояйық саида хасенова қазақстанның намысын қорғау үшін туды желбірету үшін бахрейнде мма ден ережесіз жекпе жектен жарысқа кеткен ооо
мен де құттықтаймын мына еліміздің еңсесін көтеріп туымызды көтеріп үлкен жеңіспен орал саконя подружка давай дерзай
сделай красиво эйр казахстан саконя
эйр қазахстан не екенін саконя біледі өзі
ааа достар техноград компаниясынан сыйлық әлі ойнатып жатырмыз
үш дабл ю нүкте т град нүкте кз сайтына кіресіз
поиск деген жерге жеті алты сегіз деген үш санды жазасыз да төртінші санды өзіңізге ұнайтын нөлден тоғызға дейін бір санды қосасыз сол кезде сізге бір тауардың атын береді
сол тауардың атын алып аласыз да жұлдыз нүкте эф эм парақшасына кіресіз
очоудың суретінің астына жазасыз сол тауардың атауын
және айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына қосылып қоюды ұмытпаңыз бұл ойынның шарты
ыыы бір үзілістен кейін біз қорапты ашамыз ішіндегі сыйлық пен сіз жазған сыйлықтың атауы сәйкес келсе сіз жеңімпазсыз
кораптың ішінде не бар екенін біз білмейміз иә
өте қызық болывотыр бірақ бүгін кішкене ауырлау екен
былай дейді ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма сезіммен тыңдайықшы мен ішіп алдым кардиомагнил жетеді екеумізге дейді мхм мадина
түсіндім мадинаның жанында өліп қалмасын очоу дейді мхм
ыыы ассалаумағалейкум баста жәкеңнің идеяларын тыңдап еңбекақысын көтер жұмысқа ал
әйтпесе тұрақты тыңдармандар араласса рейтинг түседі бұл қорқытқаным емес жай ұсыныс дейді
алып қалшы жұлдыз эф эм менің жанымда өлсе смело көтеріп алып кетемін дейді очоуды
кім амоня
күлкісі базар жоқ екен дейді олжас жаңабеков нормальный жігіт дейді
саида сәттілік дейді мхм
нрайс командасынан сәлем дейді
олардың бір кешінде ыыы очоу жақында ән айтып қайтқан иә
бауыржан мұрат жұлдыз эф эм тыңдаңдар дейді
рэнжикпен жүр ме екен ассалаумағалейкум дейді бұл олжик жоқ ыыы ниссан патрол
ыыы әумин рахмет талантты красавчиктер дейді
жәке сенің орныңа кім келеді дейді білмеймін

мхм бүгін сәлем сағанды кім жүргізеді дейді
сәлем сағанды бүгін і махаббат базарбайқызы жүргізеді мхм
ертең бір мен екінің ортасында алла қаласа очоу жүргізітін болады сіздерді құттықтайды қуаныштарыңызбен бөліседі
ооо ммм жүрегіңіз ауырып тұрғанына қарағанда жаралы сияқты ғой дейді
кофе көп ішіп кеткен ғой таңертең
содан шығар кофе ішпеймін ғой таңертеңгісін негізі содан шығар
әбдіжаппардың клипінің жалғасы не болды төртінші сериясы ма уже дейді
оны білмеймін мхм жаңа бір тыңдарманымызға ән ән айтып беремін дедің ба
иә адинаның дүниеге келгеніне жиырма екі күн дейді ооо құтты болсын ия
қандай ән орындаймын дедің білмеймін бәрібір сіздер айтыңыздар таңғы кофені айтайын ба айтайық

таңертең ұйқымнан тұрдым бүгін сәл ерте
жанымда жатыр екен жанеркем
тамсандым тал бойына
көрпесі жартылай ашылыпты
ақ көрпе ғажапты жасырыпты
сол сәтте қан тарап өн бойыма
жүрек дурут дурут дурут дейді
себеп сені сүйеді
сағат дурут дурут дурут дейді
дей берсін маған мейлі
жүрек дурут дурут дурут дейді
себеп сені сүйеді
рахмет күшті өте әдемі орындады
мынаны жаңағы сенен сұрады ғой ыыы қызбен билейтін әндеріңіз бар ма деп
мхм осы әнді басқа ыыы стильде кішкене шығаруға болатын сияқты жоқ басқа ән шығарамын ғой шығарамын басқа ән қашан шығарасың
өзім білемін
жаңа ән ба қай күні шабыт келеді шығарамын ғой
несі қайырмасы күшті екен
шығарамыз ғой бұйырса бүгін достар айтпақшы әлі еш жерде ііі жарыққа шықпаған иә бір керемет ән екі әннің тұсауын кесеміз мхм
бір әннің аты қорқынышты екінші әннің аты шайқал шайқал

па шіркін қараңғы бөлмеден сен шықтың
не болып жатыр сенің инстаграмың
бір қыз жазып жіберіпті а қалайша солай оқып берейін ба давай
па шіркін қараңғы бөлмеден сен шықтың жалаңаш деген сияқты болып тұр ғой дейді ыыы мхм
ол ана таралып кеткен ән ғой қырыңменен жат деген
кішкентай ыыы қызға ыыы
тағы кофе жайлы бастасын
жоқ таңғы кофені айтып бер деді ғой енді ия негізі біз сұрадық қой
даусыңыз бен стиліңіз де ерекше қазағымның жігіттері жасай берсін дейді
ы маған берші жәке менің мультиваркамды наргиз қайтармаған соның орнына берсеңіз
осы наргиз біреуге қарыз болса бәрі маған хабарласатын болыпты наргиз менің қарызымды қашан қайтарады деп
шайқас отырыс ән қашан шығады дейді сол шабытты кім береді сізге дейді олжас мырза
әртүрлі ғой енді қай кезде қалай
шабыт дегенді өзім кейінгі кезде басында айтып едік қой шабыт деп кейінгі кезде түсінбей бастадым соны
шабыт деген негізі қалай шабыт алады
ол енді әркімнің өзіне байланысты сияқты мен өзім қай кезде болады болады болмайтын кезде болмайды а болды
ассалаумалейкум жәке және ақбибі осы жігіт екен ғой очоу
жәке тұрдыбек пен ы адираға айтшы жақсылап жұмысты жасасын үш жүз елу газеліне дейді
ыыы керемет брат дейді мхм
очоу бүгін таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу
қараңғыда көзім түсті саған
есімде балағаның
сезіндім мен ғашықтықтан
мың ішіндегі тұлпарға санағаның
сол түні өзіңді көп іздедім
ханшалар арасынан
шықпай қойдың сен есімнен
жүрегімнің жабылған парасынан
қаншама сұлу қыздар көп
өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от
жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ
бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт
шарықтатқан мені сол күнгі лебің лебің
сезін мені тыңда бері кел
қараңғыда көрермендер тола
естіліп саған әнім
селт еткізді жүрегімді менің
өнерге құштар көзбенен қарағаның
арманым аса тыс салып берген
сол құштар көзқарасың
бөлендім мен ғажап сезімге
менің әндерім тапқандай өз бағасын
қаншама сұлу қыздар көп
өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от
жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ
бір күліп қарағанын бақ
оралмас сол ғажайып сәт
шарықтатқан мені сол күнгі лебің лебің
сезін мені тыңда бері кел
қаншама сұлу қыздар көп
өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от
жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ
бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт
шарықтатқан мені сол күнгі лебің
ешкімге ұқсамас келбетің
сұлулық жайласын жер бетін
осы әнім құлағыңа жетсе
сезін мені тыңда деп едің
осы әнім құлағыңа жетсе
осы әнім құлағыңа жетсе
осы әнім құлағыңа жетсе
сезін мені тыңда тербетіл
эфирде таңғы шоу
ойлап таппайтын сөздер
не дейсің адам емес дейсің ба хип хоп
енді сенің миыңа ақылыңа сыймайтын нәрселер жазады ғой кейде иә
олар енді постоянно ойланып отырады ғой
мхм енді жұмыс барысында көп нәрсені ойланбай эмоциямен сөйлейміз
олар ойланып асықпай сұрақ қояды ғой кейде
очоу ыыы не дейді әндерін тыңдавотсам жазда машинаға қосып алып терезені ашып бақыртып жүретін әндер екен дейді
ііі енді мексикаға демалысқа шақырамын сені дейді очоу дипломат кз жазып отыр
мексикадағы елшіліктегі біздің ііі қазақ жігіттері осы сәтті пайдаланып біздің мексикадағы дипломат бауырымызға посолдың жігіттеріне көптеп көп үлкен сәлем жолдағым келеді
дәурен ануар ануардың ыыы жары амелия амелия ыыы одан кейін тағы да бір азамат бар ыыы қап есімі есімнен шығып кеткенін қарашы
қазір эфир аяқталғанша бір айтармын қызыл футболкада деп айтайықшы
әйтеуір өзі красавчик өзі красавчик мхм
андриано ағамызға сол жақтағы біздің ы посол ағамызға да үлкен сәлем жолдаймын жанұясына да көп көп рахмет бізді қарсы алып сол жерде қазақи ы нақыштағы бізге дастархан жайып
ыыы үйіне шақырды посольствоға шақырды сол жерде болып қонақта болып қайттық
өзімізді үйдегідей сезіндік сол сәтте
нариман дейді жаңағы нариман нариман кешіріңіз ыыы нариман брат сіздерге де сәлем жолдаймын
барлықтарыңызға көп көп рахмет ыыы команданың атынан режиссерлардың атынан спонсор продюссерлардың атынан сіздерге үлкен сәлем жолдаймын
қазақстаннан жалынды сәлем аман болыңыздар
аман есен елге келіп тұрыңыздар ыыы тек жақсылықта үлкен қуаныштарда осындай ыыы творчестволық салада жолыға берейік әумин
әлем офишал очоудың шын аты дейді олжас абай
сонымен достар ыыы үш дабл ю нүкте т град нүкте кз сайтына кірдіңіз
поиск деген жерге жеті алты сегіз деген үш санды жаздыңыз да төртінші санды өз ойыңыздағы санды ы қостыңыз сол жерге
сонда сізге бір тауардың атауын берді сол тауардың атауын жұлдыз нүкте эф эм парақшасындағы очоу мырзаның суретінің астына жаздыңыз
және айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына қосылдыңыз
ал енді біз қазір қорапты ашамыз иә
стоп сөзін жаздым стоп сөзін жазды енді қорапты ашайық қандай сыйлық шығар екен ішінен
көліктің кілті үйдің құжаттары
уау таразы таразы мен таразымын ғой ыыы қазанда дүниеге
ал сонымен ыыы қазір ақбибі күндей сұлу қызымыз жеңімпазды анықтай берсін аха біз жалғастырайық
бүгін жиырма жасқа толдым дейді әлем құтты болсын
очоу қалайсың косылайық деп айтшы дейді косылайық мхм
очоу чаплинның шляпасын қайдан алдыңыз дейді мекиходан
ыыы қайырлы таң жұлдыз эф эм таболдағы қазақтарға сәлем айтып жіберіңізші дейді
ерболдың отбасынан сәлем жәке дейді сәлем
ойланып отырып осындай позитивті адамдар көп болса екен басқа адамдарға мотивация беретін әрқашан еңбектеніп жүретін
ойлаған мақсаты бар үлгі алатындай тұлға жарайсыз дейді
әдемі әдемі қозы лақтың ойнағаны бәрі әдемі ыыы
очоу мырза дейді ау ыыы бүгін менің туған күнім дейді
әлем деген жігіттің туған күні екен бүгін әлем мхм
әлім бүгін емес қой суббота күні емес па бүгін қаншасы а
басқа басқа бүгін отызы сәрсенбі
алмас екен алмас деген жігіт жиырма жасқа толыватыр екен ғой бәсе алмас туған күніңмен әлімнің туған күнін білемін ғой
алмас туған күніңмен зор денсаулық тілеймін барлық жақсылықты тілеймін
ат үстінде отырған азаматтай дүркіреп шауып жүре бер мхм
ғабит отырсай машинаға жұлдыз эф эм тыңдаймыз дейді
иә отырыңыз
ыыы қайырлы таң ассалаумағалейкум очоу мырза қош келдіңіз
сіздің өзіңіздің осы күнге дейінгі түскен киноларыңыздың киноларыңыздан дейді көңіліңізден шығатыны қайсысы дейді
ыммм брат или брак сиситайдағы рөлімді көңілден шығады жақсы деп ойлаймын
одан кейінгі ыыы брат или брак екінші екінші нұсқасы
одан кейін міне базар жоқ мексикада енді қолдан келгенше өзімді тағы да бір қырымнан көрсеттім деп ойлаймын
және көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын жанымды салып жұмыс жасадым мхм есть
қуаныш пен ы жұбаныш жақсы көреді осы жанды егіз ұлдарым ғой менің дейді
ооо егіз ұлы бар екен
инстаграмм парақшасынан көрген сияқтымын
қуаныш жұбаныш сендерге де сәлем жолдаймын мхм
жеңімпаз анықталған сияқты иә
айдана слямовна деген тыңдарманымыз жеңімпаз атанды
айдана
жеңіс құтты болсын
ыыы сыйлықты қайдан қашан қалай алып кетуге болатынын ақбибі инстапарақшаңызға жазады иә мхм солай ғой
ыыы олжик алматыдан сәлем саған дейді алмас деген жігіттен
армияда армияда болды ма дейді олжас
он бір жыл болдық армияда
олжеке сізге қасқыр емес жылқы ұнайтын сияқты ғой дейді
мхм басекедегі рөліңіз ұнай ма дейді өзіңізге
иә жақсы сол бір сәтте сәтті шыққан кинолардың ыыы сериалдардың бірі деп ойлаймын
нағыз қазақ жастарына қалай бизнес жасау керек қалай жұмыс жасау керек қалай даму керек
сол мотивация беретін сериал
кейін түсіп біткеннен кейін өзім де көрдім өзім де шабыт алдым
жақсы бір сериал болды деп ойлаймын
челябинск екатеринбург қазақтары бізді тыңдап отыр екен ассалаумағалейкум уау
ыыы жаңағы дипломат жігіт жазып отыр очоу красавчик жұлдыз эф эм үздік радио дейді
сіздерге қалай хабарласып сәлем жолдасам болады дейді үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір
олжас мырза тек жаман рөлді ойнайды бірақ керемет жарасады дейді неге жағымды рөлді ойнай алмайсыз ба дейді
өмірде жақсы адам болсаң кинода жаман адам рөлін ойнайсың түрім өзі сондай десеңізші
айсұлу
айсұлтан баламның фанаты дейді сәлем тыңдап отыр
түсірілім барысында қан қысымыңыздың көтерген режиссері жиі болып тұра ма ондай жағдай дейді
иә болып тұрады ыыы режиссер мен актердың арасында келіспеушілік болып тұрады ол келіспеушілік болып тұрады
өйткені әркімнің өз ойы бар кейде ыыы оның ойын жасай алмағаннан кейін режиссер ренішін білдіреді
мхм сол кезде сен өз ойынды айтқың келеді сол кезде кикілжіңдер болып қалуы мүмкін
бірақ енді ол творчестволық процесс деп аталады
ешкім личностьқа кетпейді ол кезде
ыыы жәке ыыы олжастың жеке нөмерін бересіз ба деп жазып жіберіпті
бәрібір жауап қайтармайды тырыспай қойыңыздар деп па
сатамын сатамын олжастың жеке нөмірін сатамын шын айтамын
ыыы мұздай душқа түсіп келдім үһ дейді мадина ма тағы
ы қайырлы таң олжастың энергетикасы күшті дейді аха бүгін не боватыр өзі

баршаңызға сәлем
таңғы шоу олжас абаймен қазір бізде тұсаукесер шайқал кеттік шайқалайық
эфирде таңғы шоу
о о осы ма хип хоп
о о осы ма хип хоп
о о осы ма хип хоп
о о осы ма хип хоп
хип хоп хип хоп бәрі идут на кюп оп
кюп оп тип топ бәрі кетті хит боп
ал мен жүрмін ән жазам деп
таңға дейін ит боп ит боп
мен келдім тербелген жаныма дем бергін
кеп тұр ма сенің де осы әнмен емделгің
қайыпты көздерің все таки сезбедің
комментпен іздегін мүмкін мен өзгердім а
ай эм очоу шайқал
бар ма жоқ па аз ба көп па аш па тоқ па
мылтықты оқта қашпа тоқта
намысың жоқ па еу дос қалжың айтам
қазір бәрі бірдей
менікі басқаша
жақсы болады
бәрі сенімді ақтаса
ойлап табу сөз құрау бүгінгі біздің заманда
селтең қаққан көп жырау
бірақ мәселе онда емес
әнде емес менде емес ешкім ешкімнен кем де емес
барлық жерде рөл ойнайтын
саған айтайын теңге емес
неге бәрі мұз
неге бәрі мұз
неге бәрі мұз
конкретно айтқанда сендерге дәл қазір керегі доллар қыз
осы ма саған керегі
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де очоу
қайырлы таң
мына әннен кейін денемді мурашкилар ары бері ары бері жүгіріп жүр тоқтай алмай жатыр дейді
бір мурашкилар ма

мәссаған мурашкамен төбелесіп қалсаң
бір толпа мурашканы елестетші
бір коробка мурашка десең
кәдімгі бір үйір мурашка десең
шайқала шайқала басым айналып кетті
құдама айтыңдаршы машинаны жай айдасын
ғанипаның күйеуі ғой
мәдидің нөмерін тауып берші бектасов сенің кластасың дейді а оны білмейді екенмін
құдай ау шайқала шайқала терлеп кеткенім несі дейді
бұл әнге ыыы идея қалай туындады өзіңіз жаздыңыз ба әлде өзім жаздым
сөзін де сөзін де әнін де
ринат ыыы айтпақшы ринат зайытов жақсы көреді бұл әнді
таңғы сағат беске дейін тыңдапты осы әнді
ризамын деді клип түсір бейнебаян түсір деді мен енді көреміз дедім
бірақ дегенмен бұл ән енді ыыы жай ғана ыыы ватсап желісімен арқылы көбірек танып тарап кетіпті мхм
есіңде ме мен ыыы таңғы кофені екеуміз
иә мына ән де осал емес бейнебаян керек сияқты керек сияқты осыған да түсіру керек онда
онда түсіреміз онда бүгін көрермендерден тағы да бір талап болса сенен сен айтып жатырсың көрермендер жазса түсір деп болды түсіремін
керемет түсіруге болады бұны
жазыватыр ғой мен де барайыншы мені де алып кетіңізші деп сол қыздардың барлығын түсірейік те
түсірейік түсірейік түсірейік түсірейік шайқалдың бейнебаянына иә шайқалтып
фотоға түсірейік потом душқа түсірейік потом клипке түсірейік
жаңа бір толпа мурашкидің астына қалып қалған қыз бар ғой соны да алып көрейік
мурашка деген кім деп тағы да
клиптің соңында бір жігіт шықса
таңғы шоу олжас ағаймен жалғастырайық
ыыы статусымда шайқал деп тұрады менің дейді
эфирден кейін очоу брат шайқайын деп тұр ғой дейді
мә мә ма ма деген әніңіз керемет шыққан дейді
базар жоқ дейді қандай керемет жігіт бұл дейді мадинаға тегін ііі маслихат мұздай сумен жіберсін де
атам солай дейді атам екеуміз тыңдап
атасы бүйтіпті атасы ей анау мадина деген қызға айтыңдар мұздай сумен дәрет алып
негізі жұмыстан шаршап келген едім ұйқым ашылып кетті дейді олжас жазып отыр
очоу бауырым үйден теледидардан көріп жүргесін ол біздің үйдің адамы сияқты дейді
бүгін кеш болып кетті ертең түсіреміз дейді клипті олжас жазып жатыр
ассалаумағалейкум жұлдыз эф эм дейді уағалейкумассалям
ыыы қалайсыздар амансыздарма олжеке бір штук мурашкиіңізден жұлып беріңізші маған дейді
жақсы жақсы
негізі олжас аға өзіңіздің осы екі мың он тоғызыншы жылға бір қортынды жасап өтсеңіз
екі мың он тоғызыншы жылға иә
екі мың он тоғызыншы жыл ыыы бір ерекше жыл болды мхм
ыыы шын мәніне керек екі мың он сегізге дейін ы барынша әйтеуір ыыы жанымызды салып еңбегімізді етіп жұмыс жасадық
бірақ екі мың он тоғыз өзіме демалыс жарияладым
бір жыл бойы демалайын дедім аса қатты былайша айтқанда напрягаться етпейін дедім
ыыы сол себепте маған көптеген өнердің де адамның да басқа да нәрселердің қыр сырлары ашылды мен үшін
екі мың он тоғыз маған жаңалық екі мың жиырмаға ммм мықты жұмыс жасау үшін
иә ол киноға түстім ол рас екі үш кинодан бас тарттым ы бірақ жақсы бір кино болсын дедім
ендігі түскен кином ол базар жоқ мексика болды ол мен үшін жаңалық
өйткені мексикада анау мынау демалып жатқан адамдарды көрген жоқпын құр бекер барып жатқан адамдарды да көрген жоқпын
мхм сол себепті әнге дайындалдым басқа да нәрселерге дайындалдым образ жасауға тырыстым
ендігі шығарған әндерімді бейнебаянмен дұрыстап асықпай елдің халықтың көңілінен шығатындай етіп шығаруға ыыы мақсат қойдым алдыма
барлығын ы былайша айтқанда жүйелі түрде дайындалуға дайындалдым
екі мың он тоғыз демалыс пен жұмыс маған ыыы көп көмектесті десе болады мхм
енді алла қаласа екі мың жиырмада екі мың жиырмада енді охо тоқтата алмайсыңдар мені аямаймын дейсің ғой екі остановка алдыға кетемін
ассалаумағалейкум очоу дейді уағалейкумассалям
сонымен бізде олжас ағай қонақта қазір бір үзіліс
ыыы олжастың тағы бір әнінің тұсауын кесеміз қорқынышты деген кеттік
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
аққу ма әлде тырна ма
құлағында сырға ма
ондай ойым жоқ менің
таза ойды былғама
босамаса тиме тарт қолыңды кеттік
сен сияқтыларды қыру керек шеттен
бөлшектеймін сені қой демейді ешкім
етіңді еттей бетің беттей
қорқынышты суреттері
жыртық жамау сүйреткені
қорқынышты суреттері
жыртық жамау сүйреткені
неге сонша ондайсың
өз өзіңді қорлайсың
осы ойыңнан қайтпасаң
сен бір күні оңбайсың
өзінше көрінемін дейсің бе сен айдай
үйретіп аламын деп ойлайсың ба жай жай
өтпейді екен сенің ондай ойың қалқам
тез тез ғана үнсіз қайқай
қорқынышты суреттері
жыртық жамау сүйреткені
қорқынышты суреттері
жыртық жамау сүйреткені
құрметті радио тыңдаушылар бүгін түнде көшеге шықпаңыздар
себебі көшеде жаман нәрселер қаптап кеткен
радио толқынында очоу қорқынышты
жүрегімді жарып ұшқан әнім бүгін осындай
біреуіңді бос тұрмай
бәрібір болып кетті келе берші мас қылмай
артымда қару ма улайтын у ма

қорқынышты әңгімеге тарту деген ойым
қорқынышты қыз деп айтқанының өзі қиын
қорқынышты маған сыйға берген сендік бұйым
қорқыныштан жарылады скоро менің миым
қорқынышты суреттерің
жыртық жамау сүйреткенің
қорқынышты суреттерің
жыртық жамау сүйреткенің
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ыыы шаки бауырымыз қосылыпты бізге ассалаумағалейкум дейді
уағалейкумассалям шәке жұмысыңыз алға баса берсін
ай ой қандай менің үстімде жүгіріп жүр мурашкилер әлі дейді
олжаспен кездеспесем кетпейтін сияқты дейді ойбай
мурашкидің телефон нөмірін беріп жіберші өзім звондап
ііі үй алайын деп жатқан едім гаранат таппай жатырмын гаранат болатындар бар ма дейді
гаранат сіз ана банк кызметкеріне қайта барыңызшы ыыы дұрыс естимей қалғансыз ғой деймін
гаранат демейді оны грант гарант дейді грант ондай ыыы
мен грабльмен шатысып тұр екен десем мен де
блин і блин қастарыңда отыратын жайым бар еді ренжімеңдерші бауырларым дейді
а еділ он тоғыз сексен алты ммм танисың ғой
түбегейлі танимын ғой
қаншалықты қарыз береді
а олжас ау қаншалықты қарыз береді және алады
білмеймін енді қарыз негізі өзім көп сұрамаймын
жалпы негізі қарыз сұрамаймын бірақ дегенмен қиналған сәтте берген азаматтар болды рахмет айтамын
қош бол жәке дейді мына жерде
бармын ғой тірімін ғой қасыңдамын иә
сәлеметсіздер ме оралдан балзия кондитерлік ұжымына сәлем жолдаңызшы дейді жолдадық
ой бой біздің талдықорғанның арысы очоу отыр ғой дейді
жәке сіздерге рахмет өте керемет көңіл сыйлағандарыңызға олжас мырза еңбегіңіз жана берсін арқашан осылай жаңа әндеріңіз көп бола берсін ақбибіге де рахмет өте тәрбиелі қыз сау болыңыздар дейді
рахмет мхм жәке олжас ақбибі нұрғазы ассалаумағалейкум
уағалейкумассалам бүгін олжеке ерекше көңілді ғой алдында эфирлерде ыыы жұлдыз ұстап отыр еді дейді ал оған не дейсіз
оны білмеймін мен оны сіздер шешесіздер
мхм көрген көрермен шешеді ғой барлығын
бірақ енді көп көп жерде өзімді алдап отыра алмаймыз кезде көңілді кейде жабырқау болсақ жәкеңнен сұрап алып көңілімізді көтеріп аламыз ғой
кім жеңімпаз не ұтты дейді
айдана слямовна деген жеңімпаз ыыы ол кісі жаңағы таразыны ұтты мхм
иә достар тағы да ыыы бүгін сыйлық ұтқандар ыыы екі билет әли оқаповтың концертіне амангуль қырықмылтықова ұтты мхм
ы керемет ән айдарында дастан нұр сұлтан қаласындағы дастан деген тұрақты тыңдарманымыз ыыы нұр сұлтан қаласында тоғызыншы қараша күні орталық концерт залында мәңгілік ел дауысы деген концерт өтеді сол концертке екі билет
мхм ол концертке мадина садуақасова нұржан керменбаев ерке есмахан ыыы ерболат құдайбергенов райм мен артур мхм ыыы айқын ия және орда тобы өнер көрсетеді
жанды дауыста ыыы және сол жерде жиналған ыыы қауым халық әншілермен бірге ән шырқайтын болады ерекше концерт
келіңіздер көріңіздер
көптеген идеялар авторы очоу бауырым эфирде дейді
әзіл ғой күшті көңіл көтерілді рахмет сіздерге дейді
соңында өстеді енді мадина

очоу сізге енді мурашкилер деген ән шығару керек сияқты деді
ыыы жұлдыз ұстаса да ұстамаса да өмірде өз орны бар ғой ризамын бауырыма дейді
олжас нағыз жігіт дейді
ыыы мексиканың вратары гильермо очоу дейді
жәке ассалаумағалейкум олжас мырза гонорары қанша дейді негізі актерсыз ба әлде музыкантсыз ба дейді
музыкальный актермын
музыкальный актер гонорар қанша дейді
гонорар ол жоқ ол жайында айтылмайды ғой мхм
оны білу үшін сенің инстапарақшаңда очоу офишал деген иә иә директордың нөмері тұр
иә солай ма сол кісілер береді сол ақша жағын біз шешпейміз біз қарапайым мхм
біздікі барып жарып кету ғой тек
шымкенттен сәлем дейді
ы динара деп бір рет айтып жіберіңізші дейді динара
мира қайырлы таң
былай істейік енді олжастың ыыы ешкімге бермеймін деген әнінің тұсауын кесеміз мхм қазір
ыыы содан кейін қоштасамыз
енді олжас ыыы қазақ халқына сені сағынып қалған тыңдармандарыңа ыыы бір екі ауыз тілегеңді айтсаң
иә тілегімді айтайын қазақ халқына еліме жұртыма тыныштық тілеймін береке тілеймін ынтымақ тілеймін
өнерлері өнердегілер өнерлері өрге жүрсін қай салада жұмыс жасайтындар қай жерде жұмыс жасайтындар барлықтарыңыздың жұмыстарына табыс тілеймін
береке тілеймін алдыға қойған мақсаттарыңызға армандарыңызға міндетті түрде жетіңіздер жету керексіздер
ыыы елге жерге қызмет ету керек деген санамызда бір жақсы бір психология бар ол да бір дұрыс деп ойлаймын